Keh qik'axamah porque la kotaq kijawinaq pues nkiyooq por medio de kib'eh kotaq chikop reh nkiyokoom la ak' kotaq chikop nkiyooq pa reh nkiwa'a entonces keh kib'araj kotaq q'orik.